ايه عملت هاديا برشا كنت نحسب روحي مريضة ولا راقدة و لا اللي هو بش امي تسخف عليا و متخلينيش نمشي للقراية و نسخن روحي هكا نسخن راسي باش هي كي تمسلي راسي يمشي بالها اني انا بسخانة ماهي كانت الحقيقة ديما تفيق بيا و تبعتني نقرا و تقولي اقرا على روحك و احشم على روحك